Mu i nbiele nkunu ari wuruple, ari nap-nap mie piekie pie leh nyin epale ifie-fieh mu oruie-ruie chie kie pie lay ifie pie oruie chie ipie ihieh are pie-pie, i pie abie olari lari leh abie ihieh lpie hay |chie-chie pie, irie kie ruie wu chie wu okie-kie iweh ninn ari yebie bie leh opie Ilerm-kie lern kie afie kie leh mpi iwu opie kie lernu ari kinn-kinn leh mpi iwu ochuwue ari mie pie-pie benyin ochuwue ari bie rie kie-kieh pie obie ochuwue leh lyiele l leh